Tanubunubu tsene tsunah, ka susuvo aan, kanai en tenekiu, en tenekiu, tseni kiu er pama kiu pene en tene kiu. Kiu nene kiukiu nu. Kiu nene kiukiu. Nemba oh kokour pauna, oh "mu" ma-ar vakavu nene nemba namba nu en tete kiu. Tene kiu rova kora kemam tata noma haran en vanu pemam, haran nemam tata nomor kah hanan nomo kah kita mosmos noma ah makain mos poh torara, haran vatene kiu to sese narara atsuar pa tsiako kiu mana mar vakavu envanu. Koma inu mana mosina